ما قد فكرت بهالسؤال انه ايش الحيوان اللي رح يمثلني لكن اتوقع اني رح اكون حيوان Carnivore <hesitation> آكل لحوم حيوان مفترس. <hesitation> ما رح اكون حيوان <hesitation> هادي أو أليف لأنهأاني شخصية قوية <hesitation> أكيد رح يمثلني حيوان صعب و قوي، مو شي سهل.